William Shakespeare sem var frumsýnt í nýrri þýðingu Þórarins Eldjárns og leikstjórn Hilmars Jónssonar í Þjóðleikhúsinu á föstudag og hingað er komin Dagný Kristjánsdóttir vertu velkomin

hertogi af Aþenu ætlar að giftast

á Jónsmessu í höll eða hóteli Egeifs eins og það er í þessari uppsetningu svo er það dóttir

hún elskar Lýsander og vill ekki giftast

flýja út í skóg þar sem álfar ráða ríkjum það er álfakóngurinn

inn í það blandast ástarmál unglinganna og svo er fjórða sagan það er starfsfólk á hótelinu sem hefur verið fengið til þess að setja upp leikrit til þess að skemmta

á Jónsmessunótt það er allt undir hérna mikill galsi og

þá hljómar þetta eins og miklu meira Eva Signý slær sjálfri sér við í hverri sýningu liggur við algjörlega þetta er alveg

lýsingu Halldórs Óskarssonar sem varpar á þetta alls konar litum og og mynstrum og þetta verður mikið sjónarspil hvernig finnst þér ganga að koma þessum fjórum sögum heim og saman hvernig tekst þessum söguheimi til það gengur bara svona nokkuð vel það er náttúrulega já þær tengjast innbyrðis í raun og veru vegna þess að krakkarnir þau flýja undan föðurnum út í skóg og og þá þá færist sviðið þangað en

svo inn á hótelið aftur þegar þau þurfa að standa

fyrir dómaranum þannig lokast sá hringur en þá opnast nýr hringur sem er

fjórða sagan sem er leikritið í

kvöldsins já það var allt gert þar til

var sko allt gert þar til að koma áhorfendum

fólk grét úr hlátri í leikhúsinu þetta er nokkuð stór

stígur þarna á svið aftur eftir umdeild starfslok í Borgarleikhúsinu hann leikur

Guðjón Davíð hann er klækjarefurinn Búkki Ólafía Hrönn hún er

sem fer með aðalhlutverkið í leikritinu í leikritinu

sem leikur líka Þispu í því leikriti og svo Birgitta Birgisdóttir sem leikur

þetta eru kannski þeir leikarar fyrir utan ungmennin sem við skulum koma að á eftir sem fá kannski úr mestu að moða var einhver þarna

skara meira fram úr en aðrir mér fannst þau nokkuð

allar senurnar og og er þessi minnir svolítið á Loka minnir svo sannarlega á Loka

sem kemur öllum vandræðum goðanna til leiðar en leysir þau líka búningar Karenar Sonju Briem mjög íburðarmiklir jafnvel of íburðarmiklir eða hvað mér fannst það sérstaklega gilda um

Atli Rafn leikur hann var hækkaður upp í háum skóm og með hátt höfuðfat eða höfuðbúnað sem gerði hann háan og svolítið stífan það er erfitt að hreyfa sig í þessum búningi og ég skildi eiginlega ekki almennilega lögnina

í persónunni kannski var þetta gert til að auka vald hans eða valdsmannslega framkomu að hækka hann svona upp og

af búningnum og búningarnir búningarnir voru mjög skrautlegir búningar álfanna

afskaplega fallegir fannst mér og það er einmitt fjórir

ungir leikarar sem leika þennan hóp ungmenna þrír þeirra útskrifuðust bara síðasta vor úr Listaháskólanum þetta eru Hákon Jóhannesson Þórey Birgisdóttir og Eygló Hilmarsdóttir svo er Oddur Júlíusson þarna líka sem hefur nú verið í leikhúsinu undanfarin ár hvernig fannst þér hópurinn standa sig mér fannst

standa sig bara mjög vel mér fannst í meðförum Þóreyjar Birgisdóttur mjög fín og góð sú fagra sem allir þrá og girnast og hún elskar sem sagt Lýsander sem Oddur leikur og Oddur fannst mér bera svolítið af já hann er reynslumestur líka af þeim hann er

og hann einhvern veginn hvíldi svo vel í hlutverkinu hann var svo ástríðufullur mér fannst Helena með Eygló Hilmarsdóttur meiri stígandi hún var svo reið frá upphafi eiginlega en bæði hún og Þórey þær náðu algerum hæðum í

heildaráhrifin

mikið af tónlist þetta er mikið sjónarspil varstu sátt við kvöldið ég var mjög sátt við kvöldið ég skemmti mér alveg konunglega og mest þó í leikritinu í leikritinu það var alveg

Ólafía Hrönn stóð þar náttúrulega fyrir fyrir stuðinu en mér fannst Bjarni líka Snæbjörnsson og mér fannst það er eitthvað svo óskaplega skemmtilegt við það að sjá

bara landsliðið í

ekkert og klúðra öllu það er einhvern veginn alveg ofboðslega

greinilega mjög gaman af þessu sjálfir þeir höfðu mjög gaman af þessu kærar þakkir fyrir komuna Dagný Kristjánsdóttir það má lesa meira um það